Mboju nus terabeno pe manga manga gam hedita to di konnejo ar o, gobo nus terabeno pe manheba hoitina do mngolenga.